Azonao hazavà amy gn'ajà va ny fomba ny milina fitotoa hany? Ahoa gny fomba hagnazavanao gn'azy amy gny rehaky moramora.